Kolontsain̈in-drô Almain̈y àby io resaka fahaizan̈a mihira. Resaka hira kilasiky karà ataon'iry Bitôven ndreky Môzar àby io zen̈y boaka Almain̈y irô. Irô koa araiky mbola mampihatra fombafomban-drazan̈a àby io fa efa misokatra koa zen̈y irô amy resaka fivoaran̈a koa na zen̈y. Aviô aminjay irô zen̈y malaza mahay mandray olo zen̈y irô ao. Kolontsain̈in-drô ze zen̈y.